Mille sa miiq liinast ärq läät? Kas sullõ ei miildüq siin inämb vai sa löüdset määntsegi hää tüü sääl tõõsõh liinah, kohki muial? Mu meelest sa võisiq iks siiäq jäiäq. Siin um kaq küländ hüvvi tüükotussit ja. No siin um iks su kodo. S- muidu sa piät nigu täütsä tõistõ paika minemä.